لا طبعا انا افضل اكون الشخص الاكثر ذكاء ينطب عن اكثر ذكاء قادر انه يدير امور حياته ,يدبر حياه اليوميه ,لكن اكثر شهره ويش تنفعني الشهره ما تفيدني بشيء ترى كل شيء الناس كلها تعرف عن حياتي وعن كلش اسويه ,لكن الذكاء افضل طبعا الشخص يدبر اموره ويسوي كل شيء في الهدوء ما حد يعرف.